Ah magnano akoa iaho zany, iaho mo koa zany sy mbola tany, fa re fahitana azy ame tele io izy io, re ny <hesitation> gn'Etats Unis zany izy io da miaigny ame resaky liberté zany indreo aloha, izany hoe afaka agnino aby ze raha eritreretignao hagnigny, izay fahitako an'azy aloha gn'an'i Etats Unis.